Sudafrica pe jae ko oime oyuaviavai oime ˂hesitation˃ iviaki oime jakuvo amarenda oime vi irurupi jaeko uajaete iroi uajaete otini jae kua oi jokua teta pe va, jukurei etei jokope opa oyuaviavi ˂hesitation˃ ama, iroi, jakuvo jare otiniva